Pues ma ëch këxpë koch nak dun iuk yaj wi'inpywëp jue ëch wi'inpywëp uk porque oy mëdyëk muk mëtxombë o oy dun nëkx iuk jamyëd ajpë konaj ma dun nëkxan nadyum jëkëm oy mëdyëjk dun nëkx jyamyëdatyë amukuk yë, yë ëch dun wi'inpywëp yë uk.